Zay aty manao filao sira ai, izy io zany filao filao sira, hitanao koafa olo mandeha manarato aminy matsabory reny bakeo anatiny Betsiboka reny, raha io zany filaonay aty maro basy zay koafa maro zany tsisy conservation aminay aty tsisy frigidaire, tsy maintsy atapinay raha io, bakeo asinay sira de zay filao sira, de zio koa misy filao maiky, filao maiky io koa, atsatsikanay raha io, koafa voa tsatsaky raha io, atapinay bokeo raha io maidiny ela, fa matsiro to.